Lasopy, maka paty ianao, maka kotomila ianao, maka tongolo ianao, maka taolana ianao, mampaka- mampahandro rano mangotraka ianao, sasana madio tsara ireny voata- voalaza tery aloha reny. Arotsaka ao anaty rano fotsiny, tenehana mandritra ny telopolo minitra na efapolo minitra, lasopy tsotra de vonona.